Ya, mitombina le hoe sady sy momba ny akasy anao sy momba le arôgno anao satria lasa hoe <hesitation> raha ohatra zany anao homba anle raika akaty de lasa mampalahelo ray le le raika akasy lasa hoe misy fifandirana amindreo ndraika zany iny avakeo, aleo zany anao mipetraka sady sy akasy anao no sy arôgna de ampofoagny akeo le reo hoe fomba fizakana hoe sady sy asy sy ery.